to mi yahan 'France' yahdu maɓɓutugo gite boo asaweere gootel tan mi waɗta, walaa ko mi hoosata sey kare am tan ngam ko mi yiɗi pat lattan ɗoo haa ɗoɗɗon, sey ndey mi hoosa ɗereeji 'visa' am, mi dillida be may, sey mi hoosa woya am koo kuma kompuuta am, mi dillida be may tan. Ngam ko mi yiɗi pat ɗon haa ɗoɗɗon mi waaway mi sooda haa laawol koo mi sooda haa totton.